Yele yami nyahede nyadoa homo nyadoa ho kaitia no sianapui masike sisikola mo pae nyadoa o kaitia ho si yanapui seisi'utulu keo wei si sama pusu le sama tulie e sisama tamane taiko awese nina se sikai tiko sipusi na nyasisikola mo le laisiwainya wenewa siheuni me na yami nyahedeho moi pai tukai nyahe denama moane sikola mo pai titiwa sae sa mo'o na yahedeho ape wa da sai si tulu wei mahono si tana ilek keu wei ma usuwesik ko we mane puku pena awe sinina sitaina tina keimulik ke dapul lai li sikola'e pai nama sisikola moho nyahedena masi sikola mo sititi wa sai sa mo'o titi wai sai samo'o. nga yamekaitia rei saja akuese masikola napui masiko hasikola si nae ak ke tina keimuli sititiwa sa'ae sepulu e pae yami kaitia namasikola mo akuse Mana pui sisikola pae sekola adou ewai yamane yele ewainya yamane tepei ye le nyadoa ho yamiho kaitia yamiho sematai sikola akuse ma ta'i peyamane tuka ma loei kailatu ne dawese si masikola manya hede o tiana punya haedeo laisisa oto wa neina tuka si loi nyasikola me amiho matanya hae ma matanya hama masike ulane masike usate me akuse elai mata'i ulai meho meteti sosine mateki yaulani matete hudilau ni setu lau ni na mapapai namatai masikola masike makata neme akuse amatai masikola monya hedeho moi yanapui sitae sisikola sisa'a otowa na nyahede nama kaitia saina ahasikola mo ana pui moho selepoea ni lepai nama asikola smoho tina kaimuli ho siwono sai sa mo waya mane sihono sai sa mo sihono tamata Ongo o sihono sai sepelu lae omo'e pae ne hede nama kasikola mo ahono sae waekelea mo haono sae e sahae wae yamane mo pai sepu sepuna akuse misikola pai nama asikola mo atitiwa sai samo'o akuse tules seho akuse akina ho akuse ahono wa saya sepulu dela e ho'i pai nyahai deho sikola deho maisike wei sikola wae ya mane ma akuse si lua si skola tuka kaloke au po me'e painya ha'ede pae sepu sepu de nama lai kupane'i nae akuse ite kaitia akuse ma kadeya hela'e makadai hela'e pai sae sepu lelue lae kupane'i nama kupane yeu leo muanae iskola tuka loma lae teni me yele adi yahede kaitia yamiho akuse makadia hela'e menia mata ame mia mia mo pai na hade nama lai imia mia lae a inu lae atai ahono sae sa wole lai ami mia mia a'inu lodilokae niuho tina kaimuli ho moana pusi hono sae sa mo'o menama nyaihede akuse ahatanane ahatanane hoho'e A nemu sepulu penatana ho'e ho hala pui se sikola ke we yele'i nai de semua nai musa'a mehasuana na muanai musa'a akuse ane se sae sepulu'i na kai se moanai tune ai isama na meana pui yele'e aka deae mo'i lepai sa'e sepulu wei ane awesi natuka tai sikola sikola kei tetap resi sikola ho'ei pai si me a akuse siane lua kaitia nena si sikola tu kaho'ena akuese mahono si wahoho'e akuse makarja ho'enake kana pue do sihono sae sepulu dai ho'i